Wasiyawal nde ɓurmi fuu, <hesitation> weltoraade e aduna moƴƴunde, yo tawreede anniya lobbo, fati penaa. Ndeen non kala ɗo ngommi e aduna fuu no ngollirmi ɗun faa meɗe jogii anniya lobbo, mi fenantaa fay gooto wallaaahi ɗun nafii kan duu sanne.